तैराकी कपडो मा औरत और बचा जू छन सामान्य तैराकी मा स्वीम सूटक इस्तेमाल करदा। टैक जू हवेग्या ऊ पुरूष आदमी लोग इस्तेमाल करदा। ताकी आरम आरामदायक तरीके से रै साके। ये अलावा रेसिंग सूट कॉम्पिटिशन मा इस्तेमाल हो।